Ades l'uma la furtüna dë pudé pié i aerei e cuindi spustese d'pi e andé da 'na part e da l'auta. Secund mi al e pi puzitìu perché parei ti pöle cunosi tüte le cultüre di auti pais e le persun-e di auti pais pölu ven-i da ti e purtete d'coze növe che l'as mai vist